اللغة العربية هي لغة اللغة-اللغة الأم، يحكيو بيها أمي وبابا وكانوا يحكيو بيها چدادى زادا، آآ اللغة العربية هي لغة متأصلة يعني في التاريخ آآ لغة متجذرة والليسان الناطق ناطق يعنى الأول هو باللغة العربية.